Me saieiva sens'atro ciù cao aveighe ciù tempo perché e palanche che ò en poche ma me bastan pe fâ tutto quello ch'ò da fâ. D'invece o tempo o pâ ch'o no baste mai perché magara inta testa un o gh'à tanti progetti e tante idee da fâ e sens'atro me saieiva ciù cao che e giornæ d'invece che vintiquattr'ôe n'aisan armeno armeno settantedoî.